Ny tiako zagny izy ame piso izy ame amboa, ah! Da aleoleoko piso ka satria ny antogny e piso zagny mba hay tezay an-dragno izy io, sy de magnanognano maloto amin'ny raha rehetra igny, sy de mamagnimagny ame lakorp igny, fa gn'amboa izao da malotoloto izay avao, raha iahy zashy nampisafidia da aleoko piso avao.